Metema au penjelajah fo au fali lo sebelum teuk lifunesa neme besakia mai so na so na, au peda foto hatoli makahuluk al boma au peda doi makahuluk al. Fo losa besakia so na, au tui niana besakia la, fo au atudus doi makahuluk al lobek.